اول ذكرى ليا في الطفولة هي أمي طبعا يعني كل واحد بيفتكر أمه لما يفتكر ال طفولته وازاي كانت بتهتم بيه وازاي كانت بتدلعه وتاخد بالها منه وازاي كانت بتتعامل معاه يعني بطريقة فيها حب وفيها شفقة وفيها حنان